أكيد أختار إني أكون أكثر ذكاء <hesitation> لإنه التأثير الإيجابي <hesitation> للذكاء جد جد مهم، أتخذ قرارات مهمة بشكل أفظل، ممكن تكون فرصة التعليم، الذكاء يعزز قدرتي على التعليم، والنمو، ممكن إني أتفاعل مع الأشخاص، -والأش- والمحيط اللي حولي بشكل أفظل بما إني أملك معدل ذكاء عالي.